عايز تسلق بيضه انا عنيا الأتنين بص بقي يا باشا هتعمل ايه، هتجيب اي حله صغيره كدا وتجيب مثلا البيض اللي انت عايز تسلقه اتنين بقي تلاته براحتك وتحطهم في الحله، بعد كدا بقي تغطي تغطيها بالميه بس متغطيهاش للآخر يعني سيب شويه كدا البيض لسه فيه بينه وبين الهوا يعني مفيش فيها ميه يعني بالكامل بعد كدا هتعمل ايه بقي هتحطهم علي النار بس متعليش النار اوي وطيها شويه وتحط خل وشويه ملح عشان لما تيجي تقشرها متلزقش في بعض واظبذ المنبه الي حسب انت عايزهامستويه كامل ولا لأ سبع دقايق او اتناشر دقيقه وبألف هنا